Kôfa mikarakara le jardin ndraiky, ôhatra isaka maraindraigny tondratondrahana rano avyke matetiteky alagna le ahidratsy aveke trongitrongisina amin'ny vôdiny ake trongitrongisiny aveke beka mbô tsaratsara le paoziny.